Faa Yimɓe keɓa nabba dow hen njottoo nokkuuje towɗe. Jon aa oo kaa ko ɗun tawaa fu, ɗun kaa so ɗun fay so wanaa mahooɓe e nokkuje kuurɗe jon kaa. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Faamu an min ka <hesitation> ko toowi fu iɗun nafa, ana golliree.